اه في الأسبوع يعني حنشتغل حوالي خمسة وعشرين ساعة ممكن اه في الأسبوع، لكن اه بالنسبة للإجازات ناخد حوالي أربعة خمس إجازات في السنة اه أربعة خمس إيج-إجازات السنة.